طبعا الطريقه بتختلف من العجله لي العربيه ، نبتدي بالعربيه اول حاجه العربيه واقفه في حته مستويه ده بيكون كويس لكن برضو اخير الزول يخت دقار للعربيه ،عشان ما تتدردق و ويجر فرامل اليد ويعشق العربيه في ترس تقيل وبعد كده يرخي صواميل العجل حبه ما يطلعهم كلو كلو بعداك يرفع العربيه بالعفريته حتي يفك الصواميل ويطلع العجل البايظ ويركب الجديد و يشبط الصواميل تشبيطه بسيطه تمسك العجل بس ما يربطها شديد وينزل العفريته حتتين بعد كده يكمل رباط الصواميل لكن بالنسبه للعجله الموضوع بسيط الزول بيقلب العجله وبيفك اللستك البايظ